आफ है भाइरका और मान्सुनलाई सहि तरिकाले बुज्जु सम्भव त नाइँ थिन, क्याकी मुखुइन हुन्ज्या ठिक्क गद्दान, पछुन झाइबटि फरक कुरा गद्दान, तिनुइ मान्सु फ़ुटुन्या काम गद्दान, तैकिलेखा वा तसैका अर्थमा अर्खा मान्सुन्को भित्र कि छ तु सब्बै बुझ्झु चाहि गाह्रो हुन्छ।